Za mande bazary <hesitation> indraiky isanandro tsy maintsy mividy <hesitation> ro, de mandagny trente minutes ake fa <hesitation> ndraiky indraiky mbo indraiky isan-kerinandro mbo mande am ville regny mande bazary, de matetiky mande mandraigny de antoandro onze heure igny mody igny mody de mandagny six heure de temps ake.